Karazana dinôzôro: dinôzôro za aloha da sy fatako satria ame télé avao; magnety télé avao gny afantarako anazy f'efa sisy e sanagny etoa